leddi Iran ni handi ma leddi Arab en un ɓe ɗon nyama nyamdu sosai hamɓe ma, amma ɓe ɓuri yiɗugo kusel be shayi sosai, ɓe ɗon nyama bo irin bana noodles ɗo ɓeɗon viya ɗum indomie, taliya kokuma supperggetti, <hesitation> ɓe ɗon nyama malori ma ha pelle mai, bo ɓe ɗon waɗa barbecue kusel, ɓe ɗo ya ha bo ha nder sahara ɓe wula kusel, ɓe ya ha ɓe tefa kujeji ladde ɓe wula ɓe nyama.